ഛോന്ചേര്ത് ബുക സ്പോര്ത്സ് ഗമേ ദന് അരുതി, ജന് ഏപല ചോന്ചേര്ത് ഏതു ഇസ് മല്പുഏ। ദൈക് പന്ദ ഇന്ദിഅ ദേ ജിന്ദ ഓ കേല കോലി തവ അദു, സ്പോര്ത്സ് ദ ഗമേ അതി ഏദദ രന്ഗേ മല്പുജേരു। സ്തദിഉമ് ല ഓപേന് ഉപ്പുന്ദു। ക വേഅഥേര് ഗ അതി സുത ഉപ്പുജി, സേകേനേ ഏപല അവന്ദുപ്പുന്ദു। ഇതു ജന ഉപ്പുനഗ, ഹുമിദിത്യ് ലേവേല് ജസ്തി അനഗ, ബേഗതന്ദു ഉപ്പുന്ദു। ക ഗമേ ല അതി സരി ദുര് ഓദ്ദുതു വരതിക്കുജി। ഛോന്ചേര്ത് ല ച്രിച്കേത് ഥുവരേ മസ്തു ബോപേരേ। ഛ്രിച്കേത് ദ ഏക്സ്പേരിഏന്ചേ അനന്ദ, നനല മസ്തു നരക ഉപ്പുന്ദു। ദുര് ഓദ്ദേ, പുര ച്രിച്കേത് അസനകല് ഏന്ഥു ഓദ്ദ ഉപ്പുന്ദു। അതി സരി ബല്ല ഥുവരേ ഉപ്പുജി। ഛോന്ചേര്ത് അനന്ദ, മസ്തു പ്രോഫേസ്സിഓനല് ലേവേല് ഏദ്ദ ഉപ്പുന്ദു। ഛ്ലോസേദ് ഏന്വിരോന്മേന്ത് ഏദു। സ്പേഅകേര്സ് പുര സരി അര്രന്ഗേ മല്ഥുദു। പ്രോഫേസ്സിഓനല് ഗോബ്ബുനഗ। മന്ജി, കുശിനേ ബേവേ വേതേ ഉപ്പുന്ദു। ഛോന്ചേര്ത് വന്തേ മസ്തു ഏന്ഗഗിന്ഗ് ഉപ്പുന്ദു, ഔദിഏന്ചേ നോത്തേഗു। സ്പോര്ത്സ് അത ഏന്ഗഗിന്ഗ് ഥുജുജേന്കു। സോ, പുര ഉപ്പുന്ദുന്കു।